Oteh kwonong omoh si ah akpien kper beh ma si <hesitation> onong kwa moh dahum ode oroong aruah kpien kpa igbmokpabi ozi kwowazy okpowi igbmokpabi oka ka odey boh azini owoh wani azi kha ikowazy zini owuwan akoh, kiyan mando ranghe and onong ma kwa oruah kpien okar kpien okar ka idah aronong bi kpa arimeh, aka shuao aka korah o aka wuna o osoyana onong duma oruhi akpien oka ka eh onong duma idah abirah ah kpongha ibe de na otok kahame macha moh omoh yinoyin mah abua oham moh ha kpe kpo onong ovoh oruh machua nda owon makwa owire eden mandah abua han eden, onong wani kofun odun ofonah meh okanum abua kpam onowum abu kpang oh mgbahe obi idey nkpa zaineh orowo onanghum so nong duma kewo deh akpien oka ka kpi igbmokpabi ozomeh bi toh seh onong duma kumo sisi aruong bi kpa anaghe otok anaghe nuabi zoha banya azima chotok eh otok aham zoha azini seh anaghononh keh woh dey onong ko nihi akpien okar ka kper piraham edamum bo nruwa akpien demam nwanya ogbe kpienang kpien azini folh sah ahe hi wazi agbaidik si kowa zi agbai iddik si jiwo jibe iddik si kpiwo kah gbahe amah agbahi iddik si jimo jib iddik si yinghe ekowazi den aseh mana cho achina he cowaden ecowaziden anangonong ottoh macha okar wam ndor mah onong wani Keh onangho ong ottoh mazima mbenebi mmah eh oya gbiri amoh woh ma madeden onoh gangho va phanong ottoh bhe kha ma nanghe odebi ham benibi tteh onionong ottoh onangha ofowu si si kho oyagbin eh oyhuri bi anang onong ottoh oshini eko okphahe meh maan njom bi ekho okphahe onong duma shini ekoh ekphahe obi oho ho keni he kwanong duma onang hum bi kwanong duma onanghum bi so iddik kawa daman duah seh di si madeden onong ejiwa dokomoseh moh omoh seh ejiwa bi moh kerokereh kwo si mmbi baha anong, onong kpienanag kpien ko si seh jiwa beh mah dha iddike a seh ejiwa shi kpong kah igbin ogkabi aduhumudik amah hawononh otok azoroh onong ozum aruyo keh kho membo okpongha ah benayo mander bi otok mumoyo aronghe chikpa asi ohyo madoh kahmomo sweet mah kpien bha ovah moh don moh daigbmogkabi avah from dhe <hesitation> esi si kwa maan osah anonh bhe bin okwowazi kwomo zha kede si nwa manya si owonah akpien manya seh dey si nwa manya ojiwa kpien mando so macha momo si menya kwe jiwi heh kewo si akar akpien damanduma per kpuwa teh moh rueh teh moh moh ruk teh ayomina kwam beh deh ayo mina kpam ani akpien demamba aham kam bin tohbuk keh ehan du kin dum ndur anong okar keh hang kwo moh ruah kpien kah cha eni kwowazi eden oruahakpien kpa akpien kwezaza aranghe akpien koonong ovu vu aranghe akpien kpa enong kpongha aranghe akpien keh ttah aranghe akpien keh arima aranghe

Akpien kwa jiwo jiweh kah nwah kwe okpien jesus christ kodey okan samaneh omoh kannah manh sidi kpienangkpien kpienangkpien yagbin heh moh rowah mbuck samnan meh moh kpowi igbmokpobi kaden okar kah moh soh nanghe ma sor nangh mann mah soh mohsi okeri mann okeri arrunghi mann per mandoh oriyoh onang beh faa che bhe zima kpowe cha veh zima ddoh var sabeh abeh zimoh haro hara ovah beh anah hiweh eden chi ttah mando amoh gba mangha itta kanamaneh awangha njom samaneh onang maan efa onang maan osi feh kwa moh zino rangha keh dern che kah che kwa nwa kwe jesus christ ho paay han ngbaha samaneh oruhi ikpiwa sa oyagbinong sah oyagbin mah kpienangh kpien.